اه أكيد لما الطلبة يتشتت ان-انتباههم أو يتعبوا اه لازم نغيروا من أسلوب الشرح ونخلوا الدرس أكتر فاعلية يعني، بحيث أنه نخلوا الشرح نستخدموا فيه أسئلة مفتوحة ولا نشاط جماعى عشان نرجعوا اه انتباههم واحيانا بين الشرح والشرح نحطوا فترة راحة.